نغوح عل موقع الي نغيد نعمل بينو حساب <hesitation> نكتب نختار ساين اب او تسجيل الدخول او انشاء حساب بعد ما نعمل انشاء حساب <hesitation> نكتب اسمنا واحياناً يطلبون المواليد وبعدين نكتب معلوماتنا الشخصية ومع <hesitation> الادرس مالتنا العنوان مال ايميل